Huunde feere e lesde Najiriya kañjum woni koncept ɗum Ubuntu, Ubuntu concept, to concept ɗo kam yiɓe hokkokindira mangu, yiɓe njiɗindiri, yiɓe mballitindira.